Gne pomme de terre izy io zany ainay agny sy raha malaza loatry zany izy io sy raha tianay loatry e pomme de terre io fa andrahoagny miaraka ame legioma hafa gne mety aminazy io e karoty gne raha da izy io zany arakaraky e tianao na ampandevezinao eky zany zay vo ofasanao na ofasanao izy vo afaky ampandevezinao fa izy tapatapahigny miaraka ame legume io da fangarone laoky izy gnagnarany fa sy raha malaza lotry io aminay agny.